Amin'ny Malagasy moa, <hesitation> ny hena zavatra ataoko hoe, raha aminahy moa zany izy de zavatra mana-kasina ny <hesitation> hena manahaka omby ohatra, ara-dalana raha mina- mihina hena, ara-dalana soa.